Kua yeesaka, opaete guinoiva, yayeesa vaera, jare yayeapokavi vaera, kua oipotayeye, kuñareta oyeapo kavi vaera, opa ara rupi, oatai kua oo rupi